जैसा कि अपने जाना है कि जो रेगिस्तानी इलाकों रेवे वहाँ पर पानीे की बहुत ही ज़्यादा कमी पाई जावे। अब जैसा अपने साधरन सी बात है कि पानी की कमी पाई जावे तो यह वज़े से जो। वहाँ का जानवर रेवे। वहां के अनुरूप असा डाल चुकिया कि उनका जो शरीर के भीतरे रहे वह पानी की कणी कम मातरा की जरूरत पड़े। अब जद पानी की कम मातरा की जरूरत पड़ेगी तो इस वज़े। से उन्हें पानी पीपा की जरूरत भी कम पड़ेगी। अब अगर वह पानी की जरूरत ज्यादा रखेगा तो यह हो सके कि पानी की कभी की। वह जैसे वह गुड़क भी सके यानि कि मर भी सके। अब जब वह खुदें वाग नहीं से डाल चुकिया उन्हें पानी भी बगी अतरी आवश्यकता पड़े ही नहीं तो उनका मरवा की कोई पर असी बात ही नहीं होगी।